நியூசிலாந்து பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து மாறுபட்ட. வானிலையுடன் மிதமான காலநிலையை அனுபவிக்கிறது. பொதுவாக மிதமான வெப்பநிலை ஆண்டு முழுவதும். அடிக்கடி மழைப்பொழிவு மற்றும் ஏராளமான சூரிய. ஒளியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது வெப்பமான. மாதங்கள் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மற்றும் குளிர்ச்சியான. மாதங்கள் ஜூலை ஆகும் வடக்கு தீவு தென் தீவை விட. வெப்பமாகவும் ஈரப்பதமாகவும் இருக்கும் அதே சமயம். கடலோரப் பகுதிகள் பொதுவாக உள்நாட்டுப். பகுதிகளை விட லேசானவை.